Nii ho nommai tiki ko monomo ong yori ngong rumaru monomo, hoyori ngong rumaru nii nommai manni ho kuraisako meng puhah impa monomo manni noko ngong ho aii hoko ho roki ho korokoro u'kisang ngiteng koto minnongong manni nokongong ho hiya tiwa'ko manni roki ho u'kisa ngawamo ningi ngo ngong, ngomo impa ongi nukong. Manni, tiko tirungo tii nommai nowori manni karahumo meng nukong, manni nokomo nukong ana ningii yewoning ya meng to'kunguina? Tiko nommai tiwori tii mara mirahu meng ningii ko manni karahumo nukana, manni nohuma nukana ana noru meng to'kupenana, to'kunno ningi ko manni yewoning ya meng topowoning ngo nguina, hoyori hoyori aarung yewonning ngawah. Roki roruki tii nommai tiworiko poo'ki nowori aii noi kisakaro tuhah ningiko manni nohumo nukana ana ningi ko to'kun'o manni mirahu mo rokung manni hayeumo meng nukana, heyemo tii rokitiwo mikong, oru tiru hoyori nong timah mamapoh nuhenong hoyori koh poti noi pirong tu'norong, hoyoriko poti noi pirong impa. Impa eneke mungo ko hoyori timah, hoyori timah nong hiya mobile ki mingkakong ngongkong. Ngommo, ngommo mani tokunah kingking tokunah tikiko tuhemui ongori kesing tuhemui tiko nii nommai, tokunah hoyoko meng hoyoko hiya mobile ki ming kakong piheungong hoko hiya mukumah piheumo hoyoriko nukong. Nui nui nui impa nui nui nui impa tiiko mungo tiki unu unui eneke noki muu motu riro koh noi yesii pimotuku nii eneke itonno roki uri sihosing, manni nokosing owo heko sihunno me ho hiya niingi onohuh nong manni koto ko toku mero ngowoitong, oru tiru roki hoko nong nahah mi'nongkong ro nommai tiwori ko niyori ho manunu toku ominong manni omihenong meng, omiro ho hiya ngoimo tuhetong, nohungong hiya putono ruho manni ngawarei koring niingi roki toku itanimo tuhetong mewa ho ro topo tongin niko topo tongosing manni toku yewoning ngoimo tuhetong. Onohitong impa manni mirahu meng hoyo ruu oru tiru nii torongu ko yewo, mungo ko ro angu to'kerongu ahmimo noming ro owo toku huhetong, manni mirahu meng impa manni Toku ngoimo tuhetong ho hiya tiwo ngawah, woki yewo tuituhetong ko manni kingroi tuhetong, toku yewoning ngoroi tuhetong ro hayerosu roki impa inimimo nominong, inimimo nominong ro manni toku owo kuu toku aringihetong. Roki oruki niingi manni ro hayeronno meng nuyu ro tiwo ngoroitong, haye ronno nuyu roki roke toku topo ngominong toku topo meng ngomimo, toku topo ngomimo nominong roo ingiro ro nii huhmimo ong hia turapu ngoikong, turapu ngoimo ongyori amah konnikong. Roki oruki ong hiya ngong manni ngomo numo nuhenong roki manni toku hapeimimo nuhenong, woki yewo konnomo nuku monomiku manni no'ra ngomo nuhenong, ngomo numo nuhenong. Hoko hiya niingi manni karahungong toku rorihungong manni roki nohungong ngomo nuhenong hoko hiya tiki ko ukoyi konnikong taroying? Impa manni toku hoko koh ruumo roki toku mi'no ngong ho ninno meng noita karo meng tiki nuh impa toku nah hoko rorongupitike ngonikong hiya rorongupitike ho ngonikong rumaru yewoning inakarei rorongupitike toku hoko hiya roki ukoikong tokunah timah Roki ukoi kong meng rorongupi tike hiya noi putono ruho, <noise> ho ngonikong hiya manni honna meng tiki ko rorongupitike toku nah hiya arapah ho roki manni kingi nokimo turako yii oi hiya arapah rorong tike, oruko ngoni hiya noi mirahu rorongupi tike, romokiko roho roki tiki pui su'roromo kongnimo tuhetana. Manni nohiko toku yewoning ngoimo tuhetong ro manni ningiko manni hayerosu meng roki reke tiwong ngorakana honnoko ruumo tiki ko koropitimo rokitoku nohungong hei nii ana yii roro' hamukong. Impa roki roruki niko ho rotiwah ringu toku mi'no ngong nohumo tingi ina eneke taronno owotiwo ngommoturako. Roki owotiwo ngo'ku tii eneke nii hiku poti noingoriko hoyoriko rumaru tiwa'ko ku aringosu urii omoraku nii kesinoitaku manunu ha'hun'ong. Impa manunu tinguko ningii manni nohungong ro ho moni ha'herong nong roki toku tiwoning ngomihenong, ngong manunu manni toku putonoruho reki tikiko turapu napemimmo nu'he, nopemimmo hoyoriko hiya toku nahah timah potumimmo nopemimmo nu'he. Impa roki roruki mekusing ho hiya ngong nuyu roki tingiko Kanung tiku toku nahah tii nohno ngopitong, ho roki ngomo nukong, roki tii nohno hoiko naramong patamuro tiko huyu roki kingking arapah nepemite. Nii tii nohno mekusing mukoki itah nuyu toku nahah tingnoko nusu hoko roki hoko naramong tiko pata'ro huyu ningi irengeumo nukonokite ho ngom ningno urowah newummo nu'kong, impa roki urukoh sinoyu roki tikoh rana pokono mi'he hoko ningi korokoro penong. Impa toku korokoro yiyu roki ni'rotomu'ke roki tikiko iron'a. Ho miyong mani toku ngoworong ho tikokoh nohimotukong tiko ningi korokoro penana monoirong tikoh hukarui ningite roki iron'ana. Tinohno hoyori poti nommai no'rah rotuwe'kong poti tiko o'konowem'o uruku monomuiyo irongmo tukana. Impa roki oworirana rotukoriko sasong ongi rorongitong roki roruki ningi aii tiwo ngoro pitiku irongommo potoroki siwaropi tiku roki pite Pito impa tii pongkoto pa'pai ngung pekeno pito tikite pa'pai ngung pekono kite impa tii sihto toku runni topo ngara ngara tiku impa tii rano rahaho pokono piro tikite eneke tiki tui tui tui kara norike'tiku rekoh rono reke pito tii uri pito impa tiki uringii tuh tuh tuh patakah tii ring ngomitimo nomitimong ho kara norike mitiku mutihenute nute. Poti ihkita meng ningii hoyori nong amah timah nui hoyori nong aarung toku nah timah nui poti nopo toropite impa hoyori meng september noki kungi o'konoropitiku punneropitiko rano huto. Huto impa irongori nu' eneke tiwonining meng ngomiku noko ngong ong toku rumaru awa' hewoning ngawah riku tiwoning ngoworokong, hiya noi mirahu romoki tuheurong oo hewoning ngawah riku tiwoning ngoworokong. Impa roki noko ngong rumrau noi mirahu turong riku roki mohkompa nai mihenong. Ru oru tiru hoyori nong urahah ku aringomo na'mukong, hoko monare roki toku mohkoruwo toyemikong, ongori poti awa' ong manni roki mohkoruwo toyemihe nong, mohkoruwo toyemiku ho hiya noi ngomo nuhenong, ngongno impa tiko koh. Ngana hiya hanko no'ra manni rahotomo nukuina, raa'hotomo ho hiya ngopitimo nutikui, ngopitimo ho ngonikong putuwana tunupah tuituhetong tiko manni roki nohungana ro toku owotiwo ngoro romotuituhetana, ong hiya ho ro kingroh ngo ngong. Ho hiya pongi ngomong toku pomoro pekong, poori' pekong, toku nahah nungamong pomoron'o pekong. Nunga mong pomoroko roki hoi nunga mong pomoroko roki hoi nunga mong noitaki noh hetong tiwoning, reko tiwoning. Ho aii roki mekusing ho aii arung toku nahah owotiwo pihah meng roko ho nommai ho nohungong toku nahah turapo turo tong roko aii tii no'ri, tiko tu'ki meng nopiku aii ho roki tokunoi rihetong. Hoko ningii imoro ho tiwoning honowo roki ngoyitong, hono mukouri tongi inakitong, hoko eneke tapuruitong, toku nahah heko no pihah ho hiya tiwo ngawah. Tiko roki yewoning ngoiku aiho roki toku noi riku re impa tikiko honowo hopuhopuwah ngung kongnimmo tu'hetuiyong, hopuhopuwah ngung kongnimmo tu'tu'hetuiyong. Impa mewa roki ho ong nahah kuki ngoimo tuhetong, ni ong hiya ho nii inamui nong ningii ko eneke topo inakupenong, inakunno ningii romoki eneke ho hiya noi ngopenong. Ho manni topo kingituhetong, ningii ho hoyori nuri' sirung nong, nuri'kite impa hoi yewo woki uhuirongi, noi toku monorupi' nong uhuirongi hoko eneke tiwoning inakemmo, meya ho roki ho topo inakiriku eneke ro topummotuhetong. Topo tapummo ho rokong hiya noi mirahu ngoimotuhetong. Tiko toku nahah roki tu'ki teihetong tii no'ri nopimo no'riko ho ukung oimo, ho koto, koto oimo ho nee inamu'kong toku nahah turapo, tiki oimo ho rokono'ri tii o'konoimo tuhetong, toku tu'ki teimo tuhetong, tiko ro tu'ki teiku uwaki, uwaki mukaiworoku eneke tapu o'konoimotuhe tiki ho rokong hiya mirahu ngoyi tuhe. Ngoimo tuituhe ho kingimmo tuhetong, tiko nommai, ro turapo teiro roki arapo toihe. Manni roki tiwoning ngoimo tuhetong turapu toku teimo tuhetong hoyori hiya ngoyitong, manni ho, manni ho no'ri tuhah No'ra kuru'woitonog no'ri nongimotuku ho rokong poti ho no'ri naparei koring huka'ku nopimo tuhetong, toku ho rokong no'ri nopikong poti toku hukaruyu nopituhetong. Tiko ho aii roki tiwo tihungong onohitong ro, ho manni taroihetong ho hiya ningi mi'norohnong roki manni taroihetong meng taroyiyu ho hiya roronguh roronguhnong <hesitation> mirahu aii.